<hesitation> أفظل حاجة عندي الهدايا، لأن الهدايا شي تذكاري، وتحمل كثير من مشاعر الاهتمام، وتحس إن الشخص هذا إللي هداك جدرك في حاجة معينة، وعبر بها عن- عن حبه وذوجه لك، أما النجود فحاجة عادية، يعني حاجة رمزية مش <hesitation> فما لهاش تأثير- تأثير الهدية، الهدية لها أكثر تأثير في النفس.